Be sodan kusel ha lumo, to goddo yidi sodan kusel nagge, ko je mbala ko kusel mbewa. sai be yara sare be loota kusel mai laaba sai be wata dum ha fayande, bawo man be hubba hite be va'ina fayande mai ha dow hite, sai be wata tingeere be angalaaje ha nder mai sai kuje urnugo ngam dolla be kusel mai, daga ton sai be nana to kusel mai diggi sai jippina, daga totton sai Be sa'an kusel mai be chitta be kuje urnugo heba ura vela, hidde be wata dum nder tamseeje.